यि दुनियामे हरेक मेरके जिब रहतियाँ । कुइ चाहिं दिख्नामे सुग्घर रहतियाँ आउ कुइ चहिं बहुत दिख्नामे खतरनाख रहतियाँ । आइसे दिख्बो कहलेसे महके सबति जेदा यि बुनियामे साँपके डर लग्ता । काहिकी साँप एक बिषालु आउर <hesitation> कटलेसे मनइ मरजिना मेरके एइनति बिख रहता । तभिमारे <hesitation> एइन डर महके सबति जेदा लग्ता । अइस्तहिं एने आँधियरमे लुकके या नाइ दिख्ना ठाउँमे फे लुकके, घाँसमे लुकके बैठल रहतियाँ । जेहका कारनति हमरे एन देखे नाइ सिक्बो आउर एन लिग्घे चल्जिबो कहलेसे, एन दबदहलो कहलेसे एने कट्तियाँ आउर एन बिष लागके हमरे अपन ज्यानफे गुमाइ सक्बो । हम्मर आसपास दिख्बो कहलेसे बहुत मनइ बर्षेनी अपन ज्यान गुमइतियाँ साँप काट्के । तभिमारे महके सबति जेदा साँपके डर लग्ता ।